أنا بفضل قراءة الكتاب عن مشاهدة الفيلم ليش ؟لإن القراءة بتكون إنسإن مثقف ، بيكون عندك مخزون علمي وثقافي ومخزون لغوي، أيضا بتكون عندك معرفة ودرأية بعمق التفاصيل، وبتسطيع تتحدث بمواضيع شتى لإن عندك درأية وثقافة واسعة.